Refa <hesitation> kôfa ampiasa fitôvagna maro zany karazangna fitôvagna fampiasantsika fahandro hanigny ôhatra, kôfa ahandro hanigny le marobe mampiasa regny karazana vilagny ngeda aby regny pointure kôkôty amin'ny kôkôty cinquanty, kôkôty soixante regny e, de misy koa karazagna <hesitation> fitôvagna ôhatra hoe kôfa hagnendy raha mampiasa lapoaly anao, hein hein kôfa ahandro vary anao mampiasa le vilagnimbary ary izy koa kôfa hahandro rô enao mampiasa le vilagny somary minififiny regny enao fa tsy mampiasa le vilagny regny le matevina sady ngeda regny magnanjany.